Albatta milliy taomlarimizdan barak. Masalan, <hesitation> palov <hesitation> go'shtli qilib pishirishni o'rganishini xohlayman. <hesitation> Ularning tayyorlanishi ancha murakkab bo'lgani uchun hali o'zim urinib ko'rmaganman. Lekin kelajakda albatta sinab ko'rmoqchiman.